Ny ilàn'ny bilidozera zany, lafa hanimba. Laha misy gny raha ho simba <noise> ataotsika hoe trano na misy hazo halà <noise> amy <noise> toera misy azy iny eo, hakisaky, lafa bilidozera ny manao anizay. Vita malaky i amizay satria anarany bilidozera zay, mahery sady mahaleo raha mavesatry.